درجة الحرارة احسن حاجة بالنسبة للنهار انها تبقى في رنج الخمسه وعشرين الى عشرين ودرجة الحرارة بالليل تبقى مثلا خمستاشر بيبقى كويسة لطيفة في نسمه هوا الهوا بيبقا سائع مش سخن في نفس الوقت مش تلج